<hesitation> Ya afaka mampiasa teknolojia mihintsy ôlo araiky e mbô <hesitation> hanatsarany fomba fahaizany mahandro, ôhatra zao na de tsy mahandro arak izy zegny hoe tsy magnana idée hoe ignony le raha nde hokarakaregny ino le raha ho andrahoigny de afaka ôhatra izy mijery- mizaha video mizaha resety ôhatra hoe amina youtube sy- ôhatra hoe amina pinterest ankagny.